Ofuripǝ la kɨtakǝ wɔɔ la atɛɛrɩ pɨ láa tɛɛrɩ wɔɔ pɨle eweekǝ pɨ lée we vǝ́ ya pɨ lée wee ǝ pɨ mɨ wʊrʊ mɨ awɛ pɨ ŋ mɨ sie awɛ oturu ya pɨ láa tɛɛrɩ. pɨ ŋ mɨ wee pɨ ŋ mɨ we bɨ ŋ yɩrɩ awɛ wɨ ri ofuripǝ la kɨnɛŋtakǝ.